oru alamayo nyigi waa mee; Ayiname okpahe. apunyin yin adii nigo tayame ora nia jume'akia juaje nomomuta. enena aleyi kume likrwo okara inyiny'nabuwi adawa nedi ndola kalwa taiya ya dutsi kia jua jei nomomwtar ya dutsi ora'akia ka juw waa aban jui yafanyuma waa yaba yor gbenye. gbenye aluteiya ora'ame alwajume oru ala'ȝinyi imoga nyribior alou okpahe adja dor-me onu wa waa ka domm'annium adiena. yeina abawu adour. wa diyena yena aba wu adout wa diyena yena a'abawu adout waa tsa. tsa waa moga ibar ado kie ta ori kali ogii epa mme alout bu me. kali ogii eta mme kali wu mu ukrou akareme ku ukrouatse ju ya ibu adome ni gboru wubu ibuni mohu abaa; wubu iyipa abaa waba bi miyin abade alaa bi miyin abade wuba tseijie adawa onwa kayome ora niana ajuw mee'co yajuw akpaala. yajuw anumbe; yajuw akwom yajuw yitsi. yaju wro iȝiȝiȝa juii yajuw inȝatsor yaju or iȝiȝa juii oni yajume And aleyi achu me yaba ba baa ne yi a ba biii siri aho ma hie gbaa adii ningo yaa. Eyi na kata owu no reiyi ayom ashie gba ya me. Awutchei ya awu tcheiya ha lung ki meizi noo kanoo orori waa ba hom asie a lei na ali imeizi a leyi a' yen zo gba me boma she ya. ukruor ale na yoor me oni me ukruor ora ne na yoor me. Aki ya jua jei no muomu ta ya du choor ya wu mowu aba dei ya wi yei pa ible dei ka a lung oonu neyi srike a chi awi mande inyi ya srosri mande ka li einei na me kee oru obii bun mande abu gbu muri irue abaji alung irue ya buji me yaa sro sre after akiya srosre ta ya ba wii yaa jue la onia chuo chu onu nia wakom aba chun onu niaa a chu mandei ajung onu ne yi ayoma weijee adung dimo dimo onu abi sri mezi me A yutsi asame yi kuna me mogei kpa ayo ma doo yaa chei koo okara ba de ka leyi yaa chei koor okara ba biyi ba de wun dorla ya cheiyi izizi ziza ijiji okung lei wie isom ya. Asoru omi nimi mini mini waa eyi na chu me Akun imezi iziziziza waa’ yanchu ehl ikpakpa tsa-tsa, ya chu eh <hesitation> orotoro jisii, juil unw oria chu me onu nig chu me onia chu etar akía de netse meme akia chu meme ne tse ta ya, akun abi zie ta yayom iruan ayi ta zi onw nayi wi me'. Ayu tse ya ayi waa' ye ba ayia kazi enze enema abi moga, moga. Enzer abi moga, moga als m zenze otu ale wabi ti abu ibun mande gba gbumuri orori tse tsa qli ayor iruii-abaji nikali ya ba yor ya niko oyor yor ya, ayi ba niko tsotso eijie de ya meme yikwum nach! ikali ya weijie adi ibuii ejeji ineme ciya yutsei ya, ooh! asord itchufrii ingaie agbaje aya and yibu nano ukrou ode- jie aya kiya juajie asmes no'mar ta ya tsajie tsa'jie ade mande, mande, mande dee niktume ayu tse ya, mande amen alayi-kume ayi ba wun-gboru atsi ni mande ameh kpo aka bi isi orung ziagba ibi ichiui ibaa'-shie ode-jie adi nigo ya me mme nor otso-niejie nu na adithom me' ko mme ayutse asa mme' onw ni mimien itsikre na ajua-grinya <hesitation> ijuw kala maa’ agii zopu mme alka ayi bi ju. Na ahanin na ba wu-ngo adi manzil kua bringi ya akeni inanoru na kikwum ni kukuku kuwa ah adi iwieka, naki kwum, hart ajwasa ajuni manti ibadi awa na ni iscwawa nikali raba plingi ya. Ayina akwunyi mme' ya noku ya, ya ni ijiajie ya ani yafaya yikwum nikonyonyonyi onia-ku me ko. Yikwum nikonyonyonyi onia-ku me! alutseya, ya ni janjie otsor niejieya ya nu yafah otsor niejieya enze abi momoral adinibi. Iniaa mmes ejeji omu enze adii okoku mme en zou ameh tiba kposi ayutse ya oro isum omua mme' ororiorori isum oma'ameh tsa tsa waa' ene-na, isum meme ayia, alu-isum meme ayia mme ooh oro lapa tsi-tsi isum ode-jie ya, itsri oni-isime ayutseiya meh akor nani gewu onyi waba daa alu waba daa’ meh wa’ ki iwienor yah ba tsaha ikali mero ki-azi enena kor nani gewu anyi, eeh eniabada' atsa kali maro aya.